کوئی گھر را کام کراں کوئی اوشینجا ٹھاواں کوئی بھرت بھراں گھر تو ماٹی نا سے پکا گھر سے نہیں، ایک نیں کمانڑی میں پورو تھاتو نتھی تو کچا گھر ٹھراواں، گھر نوں پریوار موٹو سے ماں رو پر جگا سے نہیں ایتلی۔ آدمی نی ترن سو روپیا دہاڑی اے پوری تھاتی نتھی سوکرو ماں رو کام تے زائیسے کوئی نانی کن زائے کوئی پھوئے کن زائے ھینس کالونی میں ماں ری ہگائی کری تی ماں را بئے سوکرا ان ترن سوکریں سیں اسکول زائیسے منڈی میں رہی سے آدمی موالی سے شراب پیوے سے۔ ماں را نانہاں نانہا سوکراں سیں گھرے زائے روٹلا گھڑیش۔ ماں رو بھائی ہیک سے ماں رے ہات بہونوں سیں ماں را ہاس ہاہرو سے، سوکرا ماں را مستی کریں سیں۔ ماں رو ڈیرانڑی جیٹھانڑی سے ماں ری ننڑند سے کانہوڑا ماتھے آوے ڈیواڑی ماتھے آوے گھوموا زائے امیں رانڑی باغ گھوموا زایاں حیدرٓباد ماں را سوکراں ناں شوق سے گھوموا نو ماں ری سوکری اسکوہل زائیشے سوکرا ماں را مستی کریں سیں۔ ماں رو ڈیرانڑی جیٹھانڑی سے ماں ری ننڑند سے کانہوڑا ماتھے آوے ڈیواڑی ماتھے آوے گھوموا زائے امیں رانڑی باغ گھوموا زایاں حیدرٓباد ماں را سوکراں ناں شوق سے گھوموا نو ماں ری سوکری اسکوہل زائیشے ماں نیں جیٹھانڑی بھی سوکرو پرنڑایو سے ماں رو ڈیرانڑی جیٹھانڑی سے ماں ری ننڑند سے کانہوڑا ماتھے آوے ڈیواڑی ماتھے آوے گھوموا زائے امیں رانڑی باغ گھوموا زایاں حیدرٓباد ماں را سوکراں ناں شوق سے گھوموا نو ماں ری سوکری اسکوہل زائیشے بئے ترن چار سال شیکھے پسے کام کریو تو اتا رے ای بی زگا بھی کام کرے ریا تو آہستے آہستے بیزا شاگرد بھی محنت کریں ریا تو شیکھے زاشیں تو اینی کرے اتیا رے آیو شوٹی کرے سوکرا بیٹھا اہیں تو کام کرتا زاشیں تو صحیح کام بھی ماشااللہ صحیح اے تو اتارے میں پانجو کھولیو تو بئے ترن سال چھا ہے تو کام ئے صحیح اے۔ استاد نے موکل لئی پسے میں دکان لگایو ہمیشہ کائیں کام کریئیں تو استاد کن پوسا کرے پسے کام کریئں۔ کائیں بھی کام کرو تو استاد کنیں کام شیکھے تیار تھیو تو استاد کہے بھلیں توں پانجو لگائے تو میں پانجو لگایو تو اینے کرے پانجو دکان اے تو ٹینشن کے وات ری نہیں بند کرے بھی زائوں تو آٹھ بزے زائوں نو بزے زائوں ویہلو آئوں تو آٹھ نو وجے زائوں ڈاہ وزے جائوں شہر جائوں گوٹھ جائوں، گاڈی خراب تھے جائے تو بھی ٹھائی آئوں تو کار ٹریکٹر نو ٹائر ہوئے پنچر ہوئے تو پنچر بھی ٹھائے زائوں۔ بئے ترن چار سال شیکھے پسے کام کریو تو اتا رے ای بی زگا بھی کام کرے ریا تو آہستے آہستے بیزا شاگرد بھی محنت کریں ریا تو شیکھے زاشیں تو اینی کرے اتیا رے آیو شوٹی کرے سوکرا بیٹھا اہیں تو کام کرتا زاشیں تو صحیح کام بھی ماشااللہ صحیح اے تو اتارے میں پانجو کھولیو تو بئے ترن سال چھا ہے تو کام ئے صحیح اے۔ استاد نے موکل لئی پسے میں دکان لگایو ہمیشہ کائیں کام کریئیں تو استاد کن پوسا کرے پسے کام کریئں۔ کائیں بھی کام کرو تو استاد کنیں کام شیکھے تیار تھیو تو استاد کہے بھلیں توں پانجو لگائے تو میں پانجو لگایو تو اینے کرے پانجو دکان اے تو ٹینشن کے وات ری نہیں بند کرے بھی زائوں تو آٹھ بزے زائوں نو بزے زائوں ویہلو آئوں تو آٹھ نو وجے زائوں ڈاہ وزے جائوں شہر جائوں گوٹھ جائوں، گاڈی خراب تھے جائے تو بھی ٹھائی آئوں تو کار ٹریکٹر نو ٹائر ہوئے پنچر ہوئے تو پنچر بھی ٹھائے زائوں۔